Ekuwa, wͻbͻ ndͻnsia mpaemu a, mebɛpɛ dɛ ebehyia me wͻ hɛn gyinabea edzidzibea hͻ, ama yeetum na yɛato nsa edzidzi wͻ hͻ na yeedzi nkͻmbͻ a nna yeridzi no anapa yi a yenntum ennwie no. Mebɛserɛ wo beberee dɛ ebͻbͻ mbͻdzen aba ndͻnsia mpaemu pɛpɛɛpɛ ama yeetum efi hͻ ntsɛm dɛ mbrɛ yedzi kan ka no anapa no pɛpɛɛpɛ.